Owura, mema wo akye wͻgye me enyiado. Meyɛ ͻhͻho na maba ha na mehia wo mboa kakra. Meserɛ wo o, hemfa na hͻn poliͻe station wͻ. Mepɛ dza ͻbɛn paa na makͻ hͻ. Mehia mboa kakra meserɛ wo sɛ ibotum a ma me akwankyerɛ kakra na memfa nkͻ poliͻe station a ͻbɛn biara wͻ w'apaamu ha.